A kolomoolu le tonboŋ, kolomoolu minnu wututa, a ka wolu le tonboŋ a ye i laa ñoo ti; musoo ka a naati keo ka a naati, musoo ka a dadaa aniŋ yiri julu foŋ tubaañi janboo; kaccoolu fanaŋ ka wo le taa i ka ñaŋo dadaa a la